Ny fomba mahomby hampihenana ny siramamy <hesitation> amin'ny sakafo a de tsotra ihany voalohany aloha ohatra zao oe tonga de tsy asianao siramamy ilay siramamy mivantana iny mihitsy ilay sakafo ankotran'izay tsy asiana tantely na zavatra mety maha mamy azy satria efa mamy ny sakafo efa misy siramamy ilaina ao anatin'iny de tsy andrahona ela be fa manjary lasa diso mamy loatra.